सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार, आइतबार । खासमी त आइतबार हम्रो मुख्य पहिलो बार हो । केइकी हमी आइतबारधेगी गणना अद्दा छौँ । सात बार हुना छन् । हप्तामी सात दिन हुना छन् । सातबार सात दिन हुनाछन् । सुरुको बार भन्या चाइ आइतबार तेइपाछा सोमबार आउने हो । अब याँ चाइ आइत आइतबार नराखिकन सोमबार राख्या छ । सोमबारका दिन चाइ राम्णो बार मान्ना छन् । सोमबार चाइ सबैभन्दा उपयुक्त बारपन भन्दा छन् । सप्पैले सोमबारा दिन नुहाइधुवाइ व्रत पन वस्ता छन् ।